<hesitation> saa agar inen <hesitation> won akasi won ruhu hinkabn, won harkan midasen dandete decision making inamat himmidasitu lazima binaadamit mayer tae controlle wonsun akana akana wonsun ak midasen dagarisen, dubatan won akanansun dudun lilla dansamuu, ak ishin dansa hiiteinif wontun atam dansa maana enan <hesitation> binadamtit tan hincontrolituu dubatan <hesitation> wonsun haki ak ishin dansaf hamtua.